Për pulidé 'na fnestra t'i pìe 'n stras e pöi 'n spray ch'a vendu al supermercato, t'lu pase zura e duvria esi pulit ël vedèr